Rí xndúdii naphú ríꞌkhui̱, naphú má nakháwíyuu khamí naphú má yaꞌduxúyuuꞌ. mangaa, naphú ríꞌkhui̱ mbaꞌja inii má náa̱ꞌ rí naphú mangaa jma̱a, jngáa̱ ríꞌkhui̱ nu̱ru̱phu má mangaa. O̱ ríꞌkhui̱ nu̱xuíꞌthá má xkua̱ꞌnii ríndo̱o rí nda̱a̱ꞌ ñúúꞌ ma̱jmaaꞌxu̱ꞌ rí xú rí xanáá xú rí. Po a̱ꞌkhui̱ rí nu̱xuíꞌthá mú naphú xúꞌkhui̱ rá.